Мо дар хонаамон ҷангкашак дорем. Чангкашак ин василаи барқӣ барои тоза кардани чангу ғубор ва ифлосӣ аз хона ва ҷойҳои дигар аст. Он ба мо кӯмак мекунад, ки ҷойҳоро зуд ва бе сахтӣ пок кунем. Бо истифодаи чангкашак муҳити зист тоза ва солим мешавад.